Mɔrʊkpǝ wǝǝ pe ka pe yee mǝ kpǝ kɨ wǝ pe yee keeriwǝ wǝǝ, ǝ loh ko wǝ́ nya kpɛŋ nye ce koŋwǝ nya lɛ wǝ́ nye kpii wǝtukpǝ wǝǝ, wǝ́ wǝ lo ruu wǝ lo ko oturu oturu nyǝ fǝ mɔrʊkpǝ we nya ka ya nyée tie nyǝŋ fieeni rǝ atɛɛkǝ we. oturu nya nyóo wo nyǝ mǝ caŋ kpǝ. Voŋ nya caŋ kpǝ nya lɛ wǝǝ, oturu wǝ lo ruu wǝ lo ko kpekperee ko wǝǝ wǝ́ wǝ lǝ kǝŋ wǝǝ, nyǝ ŋ mǝ laa otui ye yǝ kpii rǝ atɛɛkǝ we nyǝ ŋ laa yǝ kɩɩkɩɩ nɨ cɛ. Vǝŋ nya laa yǝ nya lɛ wǝǝ. oturu wǝ la lɛ nyǝ ŋ mǝ rǝŋ kpǝ le eniye vǝ́ wǝ le fii. Vǝ́ wǝ le fii wǝ́ p o lo turu wǝ ya wǝ láa wɛɛ wǝǝ, oturu a la pa rialǝ enyipǝ pǝ ŋ ke ce kpǝ pǝ koonu lǝ̈. Vǝ́ pǝ le ce kpǝ a nyǝ ŋ wʊʊ kpǝ nɨ tɨnɨ. Vǝ́ wǝ lǝ tɨ wǝ le yee wǝcukpǝ rɛ wǝǝ, nyǝ ŋ tɨ na ka wʊʊ kpǝ nɨ fǝ nɨ tɨnɨ anyɩŋ nya rialǝ enyipǝ nyǝ ŋ ko co tuwǝ nyǝ ŋ culu kpǝ voŋ pǝ lo culu kpǝ kɩɩkɩɩ wǝǝ, oturu pǝ le re kpǝ pǝ lǝ fǝ pǝ lǝ pǝ tɨnɨ. Vonuŋ wǝ le pe fii nyarʊ wǝ la lɛ wǝǝ wǝ́ o loh toŋ wǝǝ, oturu a la nyɩɩ kpǝ a sɔɔ kpǝ ǝ tike kpǝ wǝ́ e le tike a la lɛ a fɛɛ kpǝ kɩɩkɩɩ a saa kpǝ oturu e le ci ǝ fǝ a la wɛ kpǝ kɩɩkɩɩ mǝ voorǝ. Wǝ́ a la wɛ kpǝ a la lɛ e ci ǝ fǝ o toŋ. Vo o lo toŋ wǝǝ, e ci a nyɩŋ yɩlɩwǝ lǝ wǝ fǝŋ wǝ́ e lée yee oturu a la taa gɩtɩwaarǝ a cɩɩnɩ rǝ lǝ ŋ mwɛɛrɩ fwanyiŋ a sɔɔ rǝ e kpii maŋtɩyǝ sa oturu o lo ko fuu wǝpwɛɛkpǝ ǝ pǝ fǝ e kpii e yee oyupǝ we ǝ pǝ ŋ pǝre fwanyiŋ pǝ ŋ poŋ a yɩrɩ. Vǝ́ pǝ le pǝre fwanyiŋ.